Walaa fuu no ngaɗtaa ɗun kaa. Ɓii aadama nde nguurɗaa fuu, a torlan, a yanan e yimɓe. Ɗun waɗta so yaafaa ana wiyee waɗee. So wanaa ɗun kaa, wuurde waayde yottaade walla naatde e gacce yimɓe ana tiiɗi. <hesitation> Fulɓe ana mbiya, waalduɓe fu <hesitation> torlondiran.